मका मोहल्ला में दो दिन से पानी नि आ रियो तो बीच में से पाइप फट गयो होगा। तो उनकी भी एक कंपनी रेवे जा पे अपन शिकायत के सका। ऊ नि ये केव जल की कंपनी अगर अपन ई कंपनी में फोन लगकर खे देवा की दो दन से यहां पानी नि आ रियो । जीके कारण सब लोग ने घणी समस्या आ रि। मोहल्ला में नव हा ऊ मच रि तो मु शिकायत कर री की यहां को पाइप जल्दी ठीक करो या फेर यहां आके चेक करो। <noise> एके द्वारा फिर से पानी आ जावे हो।